Ndzuka duniya, ndzuka duniya ŋgane, kaada warka sabsa ka daŋ duniya su ka cuhurata bewo kag dadamuŋ vita vəla ɗa vəla dadamuŋ gafəgla ka ta guluk ka daga avəla maha nda daha guhaŋ da kwaraɗa ta akaŋ cewa pghən ina kor lo kap gol t’ mono, mba wa dzeb da mon dzaŋga avəla ala səŋnəŋta kag da ali magh nda dagh dozlo, guka dzeb da vəla taŋ, aga ya gafgəla ka, labla ka da vəla taŋ gu mala avəla mallam ke nan, labla ka da vəla mallam gu da tsagha ɗaŋ karatu, ka mon ka karatu, ka mon ka karatu, na vita ya labka, na vitaya lab ka na vitaya labka, har guka da sənan ta, səsəna ka t'dzaŋga karatu ŋgane ma mda vəlaɗa dadamuŋ ko izubu hesa yako izubu həkəna, ko ufaɗa ko hutafa ko ghwaŋa vəlaɗa vəla dadamuŋ kokam maga-maga ka t'izuba sitin ŋgane ma alhamdulillahi vita maya, suna izuba sitin ŋgane, vəlaɗa vəla dada muŋ tsahab cahaka, guka da səkwa gha da kor avəla li maha pghaŋ yaɗ na ŋ ten na tsika-cikayo karatu nana tsika-cika t'karatu kakəɗa yiŋ t’ izubu kədə da sə kweɗe-səkweɗ yiŋ t qur'ani izubu sitin na sa ga sa yiŋ da sukweɗ yiŋ t kur'an kak da kor a mandaga a gu mallam ŋgane gu da koro pghan neɗe ka mallame dozlo awansa weɗ ma ndaya gəl da cakalla koɓo həɗe-həɗa ka cakalla-calala t koɓ heɗe kaŋ gul da vələnta ta laŋ mallam Vuŋ vəlal ta laŋ mallam guleŋ alli magh nda dagh guleŋe vita haha koɓ avəla taŋa gu haŋ da səkwa ŋ tuwaka, vita ha mburaka taŋ ma, vita la kɗa mul muɓe ma, vita la kada muɓa, gu haŋ da akala koɓo kambagh ke nan saŋa naya koɓ kap, saŋga na ya koɓ heɗeka gul da gwaffa, ndina li magh nda dagh na ka ya gul da gwaffa gul da səkwa sla gul da hənata tabga soka qur'ani yah na kaya, vita ha kəɓa taŋ muŋ vaya hahta koɓa taŋ ko tuwaka gamma zərini gamme zərini gul da səkwa gamma gul da hənata gul da səkwa li shinkafa marorina ali karya ɗili gul da dzebe gul da səkwa ali masare ali ghurmbasla, ali arɗi, ali magi ali kar ya nu gaba ɗaya gul da səkwa karya ɗili gamm na ke həhəna lo mahga gul da səkwagha gul da data daf na kaya li marori na kaya dadal tali marori na gul da fafata nagul da da dzeb tabga soka na kaya tabga da s'kweɗ kəni, ko kwandegh kəni ko ghwaŋa kəni, ko hutafa kəni tabga soka na labla lo gul da ga gul da məɗa wa t'karatu unda da kwara ta kəni kwara-kwara kəni, unda ci kane unda sab kəni ta diya gul da kwarafa maa məɗa kəni avəla avəla mallam t’ kəma mallam, gu kəni məɗafa avəla avəla und gabaɗaya gu und t gaba ɗaya mul wa gul da cakalavata gul labta ma məɗa ka avəla mallam gu kəni da səkwagha mahga. Lambagh, lambagh gu haŋ da səkwagha, gu haŋ da zazu ali daf na kaya ali sləwu na kaya gul da zazuta, zazu zazal sagasa ka t’ qur'an kenan, kowa da faɗa albarka, allah yi maka albarka, allah yi maka albarka aɗa mbaka dada miya ada mbaka dada muŋ, gu da mbakaɗa albarka, gul da ina hana kowa gu <noise> wacata dzagha da mahga. Naye sləna t kur'ani wai waɗe da wumi talo mahga zəɗa laŋ mbaɗyo, cuhuri nda zəɗa zəɗa laŋ mbaɗa zəɗa-zəɗa cuhura yiŋ nda zəɗala zəɗa cuhura yiŋi mbaki bol waɗ wo, ka san waɗ na t’ wuma lo, we kag zəɗal ŋgana na t'wuməl marakw həkən t'wuməl marakw hesa na p wume dzebe-dzebi da wuma ka zəɗal ŋgane, wume da wuma ka guleŋ a wuɗe da mbakita kaa, wa da mbaka ɗatal ka waɗe da mbakifa ka, aya ne hətuta maka, ɗafa ta daɗata yo, uzinaha t mbazunta yo, s’ labla ka daŋ sləna t’ faɗa-ɗapti ivuŋagha t'magada ti konu aya ne həma ka nogh avəlaɗa ap waɗe da wuma ɗa ti waɗe da wuma ɗa ta lo ŋ to gu da dzeb da ps t’ marakwa da saŋa dafa gul da mon təŋ wuma ya golo, gul da wuma ta gul da wun wawuma lo gul da saŋa ɗa ta <noise> li ŋ t’ waɗ ŋgane gu und da cakalavavəta gul da zu ta li dafa, gul da saŋa ɗa t’ waɗ ŋgane, <noise> saŋa ɗa sal waɗa, gu kəni da cuhara, vita zəɗa cuhura ghini nda waɗ ŋgana ma alhamdulillahi <noise> gu kəni cuhurata lafiya. Ha zəɗuka cuhura ghni guleŋ wo na gul da ləm, na na tagham zəɗa tala neɗe gul da wana da tə ləmo taghaŋ naya a taghaŋ nuya, har gu laŋ shwitəgha səkwagha da taghaŋ zəɗal tala aya we saŋga taya ŋgane neɗe saŋa teya. Ma vazla ɗa tal tala kagh cuhura ya na ha ina hututa meɗ wo ina zo tavəl ka meŋ səɗaghva mboz ka meɗe faɗa-nab-taka ivuŋa gha cuhura kəni lafiya-lafiya zəɗa ndzuka ndzuka ghini ndzuka duniya zhəni, ture tur kəni ndzuka duniya. A wuma da wuma yo ka gu wuma ɗa ta, gu rakici d səkwagha unda siɗ har gu vəzəɗata gu da vəzaɗasta guka da cuhura ta ndu uzinagh ŋgane kaman misai kane su ka da cuhura ta ndu uzinah ŋgane cacuhura ka nda uzinagha uka tala kagha ha zəɗal har nogho ghəzla-ɗu-ghəzla mahga ŋgane kaya pghan mburukagha haɗuwo, cacuhura ka mahgagh tala kagha. Aye ne da man ka gwaɗagh nda zəgunha, se hakuri ye da fataka, da wuma kaka aya a wuma kaka gu ka cuhurata ta vəla ɗa vəlaɗ t'na zə ŋgane alhamdulillahi, gu kəni zuta, vəla da ba guleŋe sikenan, pha mbruka gha, guka dzebe gu kəni magu tina ha gu kəni zuta, gu uzinagh guleŋ aha mbruka taŋ gu hŋaŋ dzeb daŋ dzahaŋghala, labla haŋ da dzahaŋgal ŋgane papsa haŋ koɓo səkwagha pghaŋ mama a ga ghaŋ gu ghaŋ da tueaɗasta ŋ mima nasar na, turaɗes tura ghaŋ ŋ mina nasar na, guka da səkwa t'na zaha guka zuta maya-maya tures tura ka duniya ŋgane, va dzebe-dzeb dunya ŋgane mu va vaya, labla duniya mu va vaya. Ta duniya mun-va-vana ture-turəl mun-va-vaya, vita sikwiɗi zəɗa duniya mak ŋgane muŋ va vaya, cakala vaf ka labkəna labka da mahga sliwitəgh ha ndzuɗikini ndzəɗa gu kəni səkwagha, lab kəni da mahga naya gragh guleŋ ndzuɗi kini ndzəda, gu ka səkwagha wa ha vita haha həga lamb mbagh tab ga diɗiŋa ma labka li tabga dze li gooz, li ŋ təva mubi na, ko ŋ t'va ndaga ɗe haha lambagha, wuma ya golo labta la dan lamba gha labka ndzuda ka ndzəɗa labka maga ka sati ma nogh ka, gu ka səkwaghu-səkwa hagha. Ture-turəl ndzuka duniya muŋ va vaya cuhura ka tewa tala ha zəɗukin wo, ŋ cuhura tah itewa ta? Ghaŋ guda bp gu da dzaha maghaŋ makagu da yang biw ka ka gəd-gəd-gəda, ama dzeb ka daŋ toba und na cuhura ka labka ndzuɗuka ghəmba sa ka ghəmbasa. Ndzudu ka ndzəɗa ha nda lamba ha zəɗa naye ɗughwana naye noghlo nda lamba ghe həmbasu ka həmbasa nda gra hagha həmba suka həmbasa guka səkwa ghu-səkwa ha gha. Ha la na ye ndzuka duniya, ha ha ina zəɗe zukeni haɗu ma aŋ gasa dadamuŋ ka gəlo, to na ture-turəl duniya dzeb duniya ŋgane mun va vaya har gu da labta meɗe səkeba hala dza hala dzida kana na cuhura muŋ va vaya na, na? Gha ka gol? Ha ka ndzuka magh ali minaŋ magh ma kwara nafal mun vaya ta haŋ gham ndzuka dimuŋ? Ghan ka kəni da cuhura? Ghan ka kəni da cuhuraŋ duniya kag ghaya. Ko mu va vaya, to avəla li mayiŋ guleŋe muvaye səna nayiŋ guleŋ ndzuka duniya kag naghan su t'wahala na kana nahaŋ su wahala ndzuka duniya, guhaŋ da məɗanita? Ghan kagolo ka kagolo cuhurata ŋ duniya ka kəni da cuhura magan ta kəni oh uka cuhura ta uka mum va vaya na maganta kəni ŋ ka kəni da cuhura ŋ duniya kag ghaŋ t'məɗanita məɗa ni məɗa ghaŋ li mayin da dagiŋ mun va vaye da kəlafta nayiŋ guleŋ guyiŋ t məɗata guleŋ guyin cuhurata vaye cuhura nda yayiŋ ndzuka duniya ŋgane guleŋ nu va ya nu vaye ŋgana ha da dzebe duniya ŋgane ha da kəɗuk ɗe, bəga da kəɗyta duniya ŋgana ma, ŋ dadamuŋ be sənatu hala sənatu, se nd se dadamuŋe sənən tina kag fit-fita uniya da kuɗuku ture-turel mun va vaya dzebuŋ duniya ndzuka duniya koɓo ha ɗuwo koɓ ɗakana bliga ya, phaŋ səkwaghe-səkwagha ndra na ka na, ma noghəl səkwa t'hətakwuda nasar na, gu yiŋ ma da hap gu ying ma da glo, gu yiŋ ma da dzadza t'mda da pəgh yiŋ am ndiya. To ha koɓo wo ha mbrukagh wo, ma ha mbrokagh kana na gu ka ma səkwata ko ghwaŋ kak səkwata ko hesəmsaka, ko ghwaŋa-pəd-hutafa gu ka ma pəhənta gul ma ba na ghəga tahaŋ, guka ma da golo, galəf gala ɗe <noise> guka ma da sk nogh ka hələs ka səkwab ka həleska gu ka səkwuta. Səsukwa re ko səɗaghva ɗe da t'ghvaha gu ka səkwata <noise> nda neɗe Ha uzinah hesa guleŋe səkwana tahan, səkwana ka taya səkwana taya t'uzinah vita haha uzinah hesa ko həkəna uzina <noise> ha gu ka sakwa na ta tahay guka sakwana tahaŋ nda koɓah hətakwal na kaya hətakwala nasar na ka ya to aya ha koɓa ghu? Gha lokaciya lokaciya ndra sasa, mana lokacye səkwal kana, ha kotah wo, ha koɓagh guleŋ wo aya ne go lo ha mbəruka ghu kam ha bəga da dzeb ka da maga sləna wo, da da bəga dzeb ka da həva haɗu se va dzava dzava ka to uvaha heɗeka mun va vana ŋ t'va li liverstiya, labka laŋ mbagha sasəkwa maŋa-maga heɗeka mbawa ha bəga da maga ta ka, ma ha koɓa ma da səkwa ta ka gu ka ma sakwata kada, sakwa sakwa ka kada kana, hənuka həna sakwuka, reta səkwu ka reta hənu ka, makor hal makwa to ha koɓa ghu ko mande kana vita ha koɓ heɗeki avəlagh na gu da səkwata səkwa ka ko hutafa ko ghwaya gu ka golo galəf galaɗ maga-maga tər hesa, ter hesa, tər hesa dokaa sati ghəkəna doka həta kwal ŋgane hətakwala nasar ŋgane vita maga-maga ɗe, guka sakuta kenan sa ku, reta səkuka reta sakwana ka səɗaghva t'uzina ha makor aya ha koɓ wo ala kob kana na mun vaye t'mon ghaŋ ka koɓa da səkwa ta maku aya ne gol na, ko lambagha guka dzeb da vəlini labla ka da vəla lambagha ha la da maga tawa pəɗa taka gu da vəlaɗata gu ka da dzeb sakwata, saka-sakwa ka guka golo, galaf gala ka guka səkwa t'reta guka hənu t'reta